Rehefa voasasa tsara ny <hesitation> legioma, dia notetehana tsara, dia <hesitation> telo ka hatramin'ny dimy andro eo amin'ny ankapobeny no <hesitation> azo itehirizana azy an, alohan'ny hiovan'ny tsirony Ary raha efa masaka indray izy an dia ny ambina legioma tehirizina anatina <hesitation> boaty <hesitation> misarona tsara dia afaka tehirizina ihany koa an, hatramin'ny herinandro ao anaty <hesitation> vata fampangatsiahana